اقدم هواياتي هي كرة القدم بدأت بممارستها عن طريق صحابي يعني لان ديت كانت اللعبة الشائعة عندنا في مصر كل الناس بتلعبها هتلاقي اطفال بتلعب كورة قدام بيتك دائما يعني لازم ف اول حاجة هتعملها أن انت هتروح تشاركهم ومن هنا بدأت الهواية ديت وبدأت اتعلق بالكورة